ווי אזוי א מעטאל דיטעקטער <hesitation> קען וויסן ווען ס'איז דא <hesitation> מעטאל איז ס'שיקט אר- ס'שיקט ארויס אזאלכע כוואליעס פון אזוי ווי מעגנעטיק כוואליעס און אויב ס'שפירט אז ס'איז דא מעטאל דעמאלטס פייפט עס.